<noise> Glasy <noise> pisitasy, <noise> glasy <noise> vanily, <noise> glasy <noise> sitiron, <noise> glasy <noise> karamely, <noise> glasy <noise> fraizy. <noise>